L'Italia, la Franse, l'Inghiltera, l'Ulanda, la Germania, la Zvisera, la Rüsia, l'America, ël Brazil, ël Perù, ël Sud Africa, l'Albanìa, la Tunizìa, l'Egit e ël Maroch